C'est une bonne blague ; il fait nuit, il fait froid : les volets sont fermés...Je vais pas ouvrir une fenêtre...

verzähle ùns a gute Wìtz

schòn à mòl d'schlìmmsti becher läss isch nìt s'letschte wo'i ang'fànge hàn hàn'isch ìns àltspàpier es wären nìt correct gewänn s ìn à boite à livre zu brìnge ìn dem buch esch ùm de zàmmehàng vòn ernährung ùn bloodcàp gàng ùn des esch de .... gewenn

A Noël on fait cool; on mange une fondue savoyarde. A Noël ces dernières années nous ne sommes pas allés à la Messe autrefois on allait parfois en forêt

Zer Zitt koch ìch àm lìebschte Sùpp. Wie ìch dìs màch ? ah... ìch schnìpfl schon e mol vìel Gemìes ìn gànz klèni Stìckla. Àlso Wùrzla, ùn Céleri ùn Lauch ùn Grùmbeere ùn Schàlotte ùn Knowlauch, noh geh ìch d'Wùrzle ùn d'Zìwwle ùn d'Schàlotte e bìssel ànschweise ìn Oliveél. Noh màch ìch s'àndre Gemìes de dezù. (...) ùn Wàsser àn Sàlz ùn Laurier. Wenn ìch hàn e (...). De Sàlz mues nàtirlich... mehr sàlz sìnn, (...) mehr Sàlz. Ùn loss ìch dìs àbkìechle.

zum .... esse màch esch m'r a müssli üs Flocke Hàffeflocke Hauptsächlich un Mertrivle Mandle euhh Kirbskernle Sonneblummekernle Hàsselnussmelich un dorin dedrìn do dezu rapp isch a Appel

Hitt hàà m'r scheens sunnisches àwer kàltes Wetter.

"S'letschte Teàterstìck. Dìs ìsch gewänn, ""Legender eines Legends"", vùm Stephan Zweig. Es geht drùm, wie de Sohn vùme berìhmte Mànn sinner euh... Wäj fìnde mùss ùn... es wère àlso au Fàmilie Gheimnisse ùffgedeckt, ìn dere Gschìcht."

Àm Sùnndaa geh ich ger ìns Schwimmbàd ùn noch lìewer ìn d'Sauna.

Ìn minem Garte wàchst vìel Gràs, ùn vìel Pflànze, die m'r Unkrütt nennt, wie (...), ùn... Brennìssla, ùn Wohlblùma, ùn (...), ùn... Thymian, Pfeffermìnz... (...).

wàrùm nìt à Projekt ùnterschtìtze wo ùffe Lit ...verfügung stellt wo viellicht de euh wìsseschàft wìderscht hälft wàrùm nìt